Rí ikhúún nájma̱ má ejmu̱ꞌ rí na̱ni̱méjúnꞌ komídá drígóꞌ, ginitsu drígóꞌ. Ñújngáá rá, porke rígá ginitsu rí tsíyoo ma̱tha̱tsi̱méjáánꞌ ga̱jma̱a yatsu̱. Komídá rí na̱ni̱méjúúnꞌ ga̱jma̱a yatsu̱, ikhaa rí yaja, yaja skuniꞌ o̱ yaja nigaꞌjóó, i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ i̱tháan nani̱gu̱ꞌ jma̱a rí yatsu̱ jún, ñújngáá rá, porke i̱tháan naxnúú sabór. Ma̱tra̱khuáá chímba̱a̱ yatsu náa̱ꞌ awúún awúún kaseróláa̱ꞌ, ámbá nitrakhuáá, mi̱i̱ꞌ, wáa̱ jayuuꞌ nigui̱i̱ꞌ ma̱thra̱khuáá mágá ikhí, ma̱tha̱xu̱mbíi̱ꞌ ga̱jma̱a. Wámbá nigui̱i̱ꞌ jmágá, yáá wabaꞌ nikhaa wáa̱ rá, a̱ꞌkhui̱ rí ma̱tha̱chi̱jbí yaꞌja ma̱thrakhuáá ikhí, ma̱tha̱ni̱ rí yaja nigaꞌjóó, ndasko̱ꞌ. Jngáa̱ xkua̱ꞌnii inigu̱ꞌ ikhúún mi̱ꞌkhu rí jma̱a rí yaja nigaꞌjóó. Ga̱jma̱a yatsu̱ ini̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhu. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa, nani̱gu̱ꞌ mi̱ꞌkhu rí nu̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ meda yatsu̱. Ikhaa rá, pues i̱ndóó má ma̱tha̱nu̱ majaanꞌ ja rá. ma̱tha̱ni̱ xúwaaꞌ, ma̱tha̱ni̱ wáa̱ wayuuꞌ guma rí mi̱du̱, wámbáa̱ꞌ nigu̱ꞌ rá, ma̱tha̱chi̱jmbí wáa̱ jayuuꞌ rawuunꞌ numuu ma̱goo ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ yatsu̱, ma̱tha̱xi̱ꞌŋáꞌ yatsu̱, ma̱thrígu̱u̱la guma júúꞌ inuu e̱jui̱i, ma̱gaꞌjá mi̱gu̱u̱ꞌla úꞌthá rá, numuu mi̱gu̱ꞌ rí yatsu̱ xkui̱ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱goo mi̱ꞌtsu jma̱a yaꞌduxúwíꞌ, yaꞌduxúwí maŋa̱ꞌ, o̱ yaꞌduun xúwíꞌ ra̱mbu̱ maŋa̱ꞌ, jamí xúꞌkhui̱ má mangaa ma̱tha̱ni̱ wáa̱ jayuuꞌ idú, o̱ ma̱goo mi̱tsu jma̱a yaja mangaa buꞌ. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii ini̱gu̱ꞌ ikhúún mi̱ꞌkhu rí yatsu̱, jamí ma̱goo má ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱tsi̱méjáanꞌla jma̱a, ma̱tha̱xu̱ꞌmbíi̱ꞌ jma̱a xuyuuꞌ a̱ga, i̱mba̱a̱ mangaa. Po gi̱nii rá, ma̱tsi̱ ma̱tsi̱mangaa a̱giaaꞌ, yáá mú rí nengaa̱ má rá, pos ma̱tha̱xíyáa̱, ikhaa yatsu̱ ríꞌkhui̱ iyoo, wénú igu̱ꞌ jma̱a xuyuuꞌ má a̱ga itha, itha, eꞌthá xa̱bu̱ nekhi̱i̱ e̱yo̱o̱ rí ikhúún. Na̱nguá, ra̱ꞌkhááꞌ ríꞌkhui̱. tsíyoo áꞌni jma̱a i̱mba̱ kósá, maske ikhaa. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí aséi̱te̱ mangaa. najmu̱ꞌ má tikhu komídá mangaa, náa̱ꞌ na̱ni̱méjún ja rá, najmu̱ꞌ má ginitsu numuu ríꞌkhui̱, rí yatsu̱ ndatsúúnꞌ eꞌni tikhu komídá, ga̱jma̱a ma̱tha̱ni̱ xndú, ma̱tsi̱méjáánꞌ xndú, nda, xú ndatiꞌjñá eꞌni rí ma̱tha̱ni̱ jma̱a aséi̱ jma̱a yatsu̱. Tósé aséíté ma̱tha̱xu̱ꞌmbíi̱ wáa̱ jma̱a ja. Rígá komídá rí najuríguii ma̱ꞌgayóó mi̱ꞌtsú jma̱a yatsu̱, jngáa̱ rígá komídá rí na̱nguá. Rí ikhúún nájma̱ ejmu̱ꞌ, najmu̱ꞌ má aséi̱te̱, najmu̱ꞌ má yatsu̱. Komídá rí na̱ni̱mejúnꞌ jma̱a rí aséi̱te rá. Pues náa̱ꞌ ma̱ju̱ꞌmbíi̱ꞌ xtílá, ríndo̱o ma̱ju̱ꞌ mú rí ma̱ni̱ xtílá nigui̱i̱, po jaꞌyoo rí aséi̱te̱ xi̱ꞌŋáꞌ ginii ikhí, yáá a̱ꞌkhui̱ na̱grui̱ꞌyá xuyuuꞌ xtílá naꞌ nagui̱i̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá, na̱rtaxi̱i̱. Yáá mú nigui̱i̱ꞌ rá, pues na̱xi̱ꞌŋáa̱ꞌla na̱ni̱ yaꞌdun xúwíꞌ maxaꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ na̱xi̱ꞌŋáꞌ ikhí. Na̱grui̱ꞌyáꞌ jan xndú, tikuítí i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ na̱grui̱ꞌyáꞌ ikhí naꞌga̱a̱ jma̱a xúꞌkhui̱ rá. Este a̱ꞌkhui̱ rí nájma̱ má ejmu̱ꞌ rí ikhúún, ra̱ꞌkhááꞌ mbóó nááꞌ rí.